لما كنت صغير كنت أحب ألعب كرة القدم في الحي مع أصحابي، كانت المتعة في اللعب مش بس بالفوز أو الخسارة لكن في اللحظات اللي كنا نقضيها مع بعض، لما كنا نركض في الشوارع ونشجع بعضنا كان عندنا ملعب صغير بين البيوت نضع في بعض العوائق ونحاول نلعب بحماس رغم إنه ما كان في معدات احترافية أو حتى أرضية مخصصة، لكن كان أهم شيء هو المتعة والضحك والروح الجماعية بينا.